Comu astronauta, m'encuentru en una missión de coloniagi dun praneta nuevu, un mundu desconocíu que puei sel una casa nueva pala umanidá. El viagi es largu i compricau, i la tripulación repecha muchus arrestus. L'arrestu primeru es la supervivencia nel espaciu. El viagi es largu, i la tripulación precisa de mantenel la salú i la moral alta. Alogu está la custión dela amósfera porque no se puei respiral, i tamién está la custión dela comunicancia cola Tierra, qu'essa es otra. Peru essu sí, estamus ciertus que pa acaberus de sigru lo tenemus aviau porque semus mu téntigus.